نا نظن أن الشعر دائما عنده صلب اي عصر سواء العصر القديم او العصر الحديث، لان الانسان دائما تيقلب على طريقه باش يعبر على الراي ديالو باش يعبر على المشاعر ديالو باش ينقل مشاكل اجتماعيه، وهادشي تيكون عن طريق الشعر وكتكون واحد الطريقه مميزه باش نوصلو لفكره ديالنا